Ман, мисли бисёриҳо, кӯшиш мекунам, ки пойафзоли гуногун барои ҳар мавсим ва ҳолат дошта бошам. Ҳоло ман тақрибан ҳафт ҳашт ҷуфт пойафзол дорам, ки ҳар кадомаш барои мақсади алоҳида аст. Аввалан, ман як ҷуфт пойафзоли варзишӣ дорам, ки онро барои толори варзишӣ ва роҳравии ҳаррӯза истифода мебарам. Онҳо сабук, бароҳат ва барои ҳаракати зиёд бисёр қулайанд.